Telo fara fahabeñy fangaro ahiko añaty nahandroko fa mety maro mihoatra añizay koa. Izy io zañy mety hisy ton- io zañy tsy maintsy misy tongolo io, tsy maintsy misy tamatesy, tsy maintsy misy jimbô, misy tongolo gasy, sakamoa, sakaviro. Fa tsy maintsy asiako poavrao avao koa.